Se ün al a le man ën po sëche o comuncue al e ën po dizidratà venta pìé 'na crema, 'na bela crema che s'al a ën po dë glicerina al e ancura mei ch'a i giüta e pöi t'la t'la pase bin, t'la frisiun-e ën po ën manera ch'a intra bin ëndrinta e ti turne cum ün öu, bel elastich